Ave, me dexas que piensi.. Güenu, una cosa sí, la ciambrera cona hundienda hata los topis de rustril. Essu sí so de llevá-lu. Ya tolo demás, sigún del batán que aiga que hazel. Peru la verdá es que tolo que son los achiperris i los avíus pal trebaju pos se quean velallí antocis no sé mu bien póndi va la pergunta justamenti. Peru mos tienin un quartinu ondi poemus hazel la paraína pa echal la merienda.